Te'wa genge oku-ō losi ɛchi juū. Oso ogeru resisa torāgɛ oka urūu sonu woka cii nsisa loaje woka uule ofaā laoje, towa uule ofaa loaji-i odosē̄ emoo-bo-sa woka uruū sō waramu or njeje ɛ̄ii waramo bo-nsa we ochu ura-a wo loyia towa loyin wel we oka kuū kofii woka kuu ɛsorū wei oka wei nnō-ah ɛ̄lbosa, woka loyin ngi-okoō̄yoh ura-oso ntowa loyin ura-oso, oka wen nsa ɛ̄ke. Dosi ɛgboo okani wel ba bibɔ̄ okani lowa bibai okani we woka chu nno-ura wo gbo-nsa-ōh towa ogbo-nsa woka dala ɛnu raka gbara tera wokja ɛii-bo-nsa, ro ba si ajo oh ara gberebe ɛwe nsa ɛke, towa wel sa ɛke ɛdose ɛuuri. Ta uri woka chu demonu kebinii we-ru wo chuū nlo-oh wee wo chuū kofie wee Uchu pino reke sisi akaa olu urū ntewa wea denmanu wel we mbalo abiri uruu odosen ɛtaalo-oh nsi nloo re-jōjō-oh oka cme weh ɛbo, chura mbi kaka-ɛbo-oh ɛbo ɛkoka ɛbo-oh wel oka yu sabe nlor achuu rebasi dorira wee ba doriwe wokā wii kara-boni yaba chuū alalaba chuai osila chu alala-oh dala alala ute-ba chui osaro juā alala-oh tekere jua wo ka ɛii rekokoni wen so we karaboni bai asi ade tena dey wel kara ju lamara-oh ebe aah kɔ̄ ma bre tre-wel be mai tre-wel kara kɔ̄ wa nenu wel te na lama kɔ̄ wa nenu odosi kurel un ro ɛɛra dorienu wol kpari ofaa wo ka loyin so alala rodemanu loyin demaa abuu ro dormaenu wel wo ka curre tetee unto-oh. ó re boro fon wey wah ton omom weh áre dore nu ó so ka kparan dorma re só bara den béé tere ayi eja kón o soo wah to wah tere nja okoon é ó ro okaa kóó sogu dana, oka si kparan sogun, odorse kéé, odorse ba o loi towa bi weh oka la wen kpata boyo woka siar sogu wo tue towa wa fue wer tayo oka ju oka chu kereker noon re kpere woso. so wa ja jira oka dacha wu ra ajen, so wa ja Nna oka fuii ra ú ra ajen, weh ka chu nõõr re an sogun wo, wabe an bõõ. Nsa, abere bini re de ye noi ka é ra é õ. Nja kõõn wo so alala, woka chu sogun yon re wabera an wan bare chuma Nje re déé, den so kpara temera so noor Eleme oka ira mu san wo ka loi woso, woka chu noor Eleme kiki eboye woka chu dana non kpara woso ebere chichia jama anu towa dore bodini weh odoso nei sewini yon, odose nei karabo nei re chan ju koo mabare tere non weh na bai re sai nu so koo ne achan chu ju otor Ma tere nja kóón ju mare bona re dai, se kóó yo re dora ari koo nu ra dai, odoso e ra woso alala koor mor nja kóór re tere so mor na-raden ajen yen to koone tere nja kóór weh tima ã re ni or agba obari dore ju weh ageta re doboni dore ye nja kóór dobo gbere re o kparan doma weh kara wenso alala ne, kara boneh re ee yã chama sef, sii ma oku weh bai bara oku kóói bai abale ã owa tere nja okoor yo weh oku re dai kara koo a wen kpi. kpe, oku re labi ko re wen kpe dora re ari bet ayon be nja koon boro we tere ni ayon bere o kparan tere dere yoni weh ka nei adana kei re ke omonare den doi ajen bai oka e nei ania ba re dori abela õ áá, ko agba obari abere gwa, dare wey ar ofima oku ofijin ari ri je ba wer ka re chu nner-ru woso se chi chue ye ogbonsi ye daar bie nja kóón bat kere chi chua ba doma re dor bo bee á ó kparan doma jo oka doma njo we káá ton káá baa oba deedei weh kara bóó ne kara á afina sóó